Malaysia ia budaya a beragam neme pengaruh suku melayu, cina no india. Aspek budaya nai malaysia yang paling hataholi a lahik a perayaan idul fitri neme hataholi islam. Malaysia boe hataholi a lalelak nanu nana'ak nininuk malada, boema Malaysia boe nanu warisan budaya ba'u nai seni.